manfaat sikat gigi tu, selain bikin gigi kito putih kan untk membersihkan gigi nah itu tu biak gigi kito tu bersih dari kuman, terus kayak cegah gigi kito biak dak belubang, terus biak mulut kito ini dak do jugo bauk kan di cium orang. kek gitu sih manfaat sikat gigi.